පළතුරු ස්මූදි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත්, අපිට <hesitation> කැමති පළතුරක් අඹ, කෙසෙල්, අන්නාසි වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි <hesitation> කිරි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අපිට පුළුවන් <hesitation> නැවුම් එළකිරි <hesitation> එහෙමත් නැත්තම් ආමන්ඩ් කිරි ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. <hesitation> කොහොමත් පළතුරු <hesitation> දාන නිසා අපි <hesitation> සීනි පාවිච්චි කරන් නැහැ නෙ. ඒක අපිට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව හදන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට අපිට <hesitation> පළතුරු කෑලි වලට කපලා අරගෙන, ඒකට කිරි දාලා, මේ ඔක්කොම අපිට බ්ලෙන්ඩර් එකට <hesitation> බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ <hesitation> ඒකට ඕන්නම් මී පැණි දාල <hesitation> ඒ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. <hesitation> ඉතින් අර පොඩ්ඩක් සිසිල්වට බොන්න කැමති කෙනෙක් නම්, අපිට පුළුවන් <hesitation> අන්තිමට අයිස් කැට ටිකක් එහෙම දාන්න. ඒත් <hesitation> එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අවශ්‍ය පළතුරු ටික, කිරි <hesitation> ඒ විදිහට දාල <hesitation> සමහර අය ගුණදායක විදිහට හදන්න ඕට්ස් එහෙමත් දානවා. එහෙම දාල, බ්ලෙන්ඩ් කරලා අපිට පානය කරන්න පුළුවන්.